Edese amia nu ela la do wai yamane hono mahono mahame utana launi de mahame ane anea due nu ela do maho nolu he deka. Odo nu ela ado akuise senama mahono tana rauni yoba ma oilu, koise ma oilu de ma asalu dene da oise maho sulyu, mahu siluna da ose mahono maha mea utana launi ina alu. Senama momoi lo'u mo <hesitation> asalu nada ose mahu husilu,. mahu silu na matunu le hono nu ela tinei. Senama nu ela tinei mo no senama mahono saka eta de ni ono ma oilu, ma oilu na dawese ma tolu saka eta na hole apeo adasi'e anelu ne'i yele. Na ina hede hola apeu ada wa si ane saka etane ho hela moi me ole tina kemuli ne lete lete mata nelu sahalu eji la eka dane hono masike dekan akuise manu elu nanake ola peu ada sileusi si ane si anelu ne hohoe le.